Za koa refa mieritreritry resô resô fandokisa. Avy eo koa mampiasa sarbaon kôfa misy resô abôaka eo mafana koa zey mey bôaka eo mety mampandevy raha izen̈y amy resô io koa izen̈y.